Bu defee buu nga gis moom tam doom bi ñów. <noise> Léegi tam daf dee sab. Fu doom bi nekk dana ko dana fexe ba xam fan la doom bi nekk. Moom tam bu sabee rekk nga gis doom bi tam dalsi dawsi moom itamit ñów.